Authamen sama vaem, kama vaem da kama vaemga da chama <hesitation> a pik da chama marka, ka da kama levop daka ma authmas. Kama vaem ma levop dakama vaem ma authmas. Kama vaem ma levop da thi tal angtha ma ess. Ngo du ngu plek kama vaem, ngtha dram. Chia, nget de thima, mamar chia thiluvauth. Muthaves de klan chia nga tet da abes natha rutha chia nge nacha da ngia dram ma kama vaemga pechia nge cha da kivicha da katlu vange, ngeteti konaie angangit angthi slavo nange da kuiku, ngia dram chia ama vaemga ngia tet ngechia ideth da ch tlu vange nge.